Hin, yabi, tatu, nashɛ, tana, cihin, cijaja, tunilatu, cinjishe, upan, hin, yabi, tatu, nashɛ, tana, cihin cinji, tundatu, ciji she, upan, upan nuba uko, upan nuba yabi, upu, nu ba hatu, upuaa, nuba nashɛ, uwa nuba ita, upwa nuba cihin, upwa nuba cijija, upwa na ba tudatu, upwa nuba cishɛ, upwa nu ba talacin, talalacin nu ba uko, talacin nu ba yabi, talaci, nuba, utatatu, talaci nuba nashɛe, talaci nuba ata, talaci nuba chihin, talaci nu ba cijija talaci nu ba tundatu, talacin nu ba cinjin shɛ, bu handa bu hana nu ba uko, bu handa nuba nashɛ, buhana nabata, bu handa nuba cinhin bu hand nu ba cijija, bunda nu ba tundatu, bu handa nu ba cijiji shɛ, dupu dupu nub aba uko dupu nuba ayabi. Dupu nubu utu tyi dupu nuba nashɛ dupu nuba tɛ, dupu nuba aihin dupu nu ba ciaja, dupu nu ba a su dupu nu ba tindatu, dupu nu ba cijishɛ, dupu, nuwa shɛ washi naba iko, washi naba yab washɛ nuba itutu, washi nuba nashɛ, washɛ na ba ete, woshi nuba ciihin, washi naba cija washi nuba cijaja utunda tu. Woshɛ nuba cijiji shi, bu ha nda dupu na buhanda nuba iko, du pu buhada nuba hatu, dupu na bu handa nu ba cihin, dupu nab u handa nu ba cija dupu nab u handa nu ba tunda tu talaci bu handa, buhanda nuba uko, buhanda nuba ta atu buhanda nu ban a shɛ buhanda nuba tunda tu, buhanda nu ba cijiji shɛ, pu dupu iya bi.